اكيد وبدون اي تفكير افضل انه يكون عندي جدرة على علاج اي مرض ما ابغى اشوف اي انسان يعاني او يتألم في في الحياة هذي وابغى اتخلص من كل الامراض المستعصية والامراض الصعبة والامراض الخطيرة واتخلص من الامراض النادرة اللي ما لها اي علاج ويعيش كل الناس بسلام وراحة بال وبصحة وعافية.